Nafɔʒɔnu naniyalɛ diafɔnaʒɔɛ nu kɔŋdɔ abigaɛl, edigbota gavɔŋ ivɛtɔ. Waɔnaɣaɔ sukulɛsɛ, mɛsɛkplaɛsɛ, tsɔtsibiaɛsɛ. Wafɔnaya kunadunɔ nutsɔtsi ɛsɛkpla ke. Unanafu nuku wuewi klasli kune sealɛ ladu, wuaɔnafu nu kunaplɛsɛ wudʒa kplo kune ɖzofue. Buaa ababeeli nu awiyaledigbo afɔnaʒɔɛ n gavɔ ivɛtɔ ɔna ɔna kutu baka kplɛsɛ kaka abeye n klasli ku wuedʒofue senyi; kabenelɛ abigaɛl lɛ ku nydufa unakplɛsɛ befuemie bu nɔduƒa lɛ. Nɔdufa lake bapɛ ti ku nkyabɛmɛ nnimabe nmaba yɛsɛ mbaʒɔ nu anu. Nɛsɛ nnbaʒɔanɔ du abigɛl udu ku iluedigno ɔlɔdipkekpe nawini balɛ suta unanafy nukune sealɛ ladu nuu suk <hesitation> klass dɩ kpekpe wewi klass di kpekpe wuafonefue etsedigbo laɛ; kuu ɛƒuɛdikpekpe kuu ya afɔnaʒɔ nukɔlawu waliabi, alɔdigboladu kawu ku aluamu nɛƒuɛdi alusiaƒunu – alusialu ƒunebuele duωu tafɔnaʒɔ nu kufese alɛla ɖumɛ, kuu ɛsɛ kpla biamɛla kuwuafyna kplɛsɛ.